كنت نتمنا نكون كنهضر بالشينوية بطلاقة حيت هاد اللغة هي واحدة من أهم اللغات فالعالم، كيهضروا بها نسبة كبيرة من سكان الأرض وغدا تعطيني فرص باش نتواصل معاهم. و الصين هي واحدة من القوى الاقتصادية الكبرى، يعني إلا تعلمت الشينوية غدي يكون عندي فرصة <hesitation> باش نتعامل مع الشركات الصينية أو نقدر ندخل لسوق لعمل ديال الصين